ما شي هل هذا التعليم مهم للمجتمع ولكن التعليم هيا الصح في المجتمع لأنه بالتعليم نتقدم ونقضي على كل <hesitation> المشاكل الاجتماعية والجهل <hesitation> حقا هو فقط بالتعليم نستطيع محاربة أزمة الواقع.